Injo pole olo-olo biasa iya nu kutte ciccak a rakki di rinringa nampa tania ta serre ruang kayu ji, biasana ta siloheang, nampa punna ammantammi ri tampa na anjo rate ri rinringa a rakkiki, tassimallingang padahala nu rie pale nakanre buroto, biasa njo pole punna tanga bangi i njo asua ri boko balla liba batena akongka, biasa ngkua a naha-nahangku apamosseng injo na nakongkai asua jadi injo bapakku biasa naungmi ri siringa natoa jekangangi ntu raha asua akongkai olo a na alle nako nakanre i, tapi biasa punna langerea carita akongka pakunjo asua liba kencangna nakua njo padanna tau punna tania rie palukka angitte setan atau parakang intu mae naitte rampi balla a nu tannisseng ntu mae, padahal injo bangia pakongka asua liba kancangna, angittei sibuangang bahi nah kutoa i kunjo ri tontonganga injo bahia antama i ri kokongku, nu rie a ri boko balla, pas kutte ria ri elena nampa kutoa-toa injo kokosngku labbusua ngasemi lamo-lamonganga napanra-panraki, tana pole sangka lamong-lamongji napanraki injo bahia mingka injo naung buttea haji ngase naung nakereng-kereng. Alleang intu mange rompami ni itte kokoa, tania serre ruaji pole bahi njo mange rie mingka naerang ngase uranna, nu teremi injo na kuttea rie nu lompo si lompo tedong, capika ntu mae, rie to mo pole nu caddi, injo kapang nu caddia ananakna ngasengmi injo mae naerang, tania pole sangka iyaji injo olo-olo ngasing a ribba-ribba intu mae punna bangi i, rie to njo pole nikuanga pa niki, iya njo pa nikia punna ribba-ribba i sanging kuarae jangang-jangang biasaji tau-tauna ntuke pa niki, ka rie injo lamo-lamongangku ri kuangang pao ri dallekang ballakku, riemo buana kodong batena mao njo diparakai rikuangang tasappi ka intu mange nampa ni allei, pas maing ri toa labbusumi ntuke pale rikua nai nganrei padahal pa niki.